بيصير إنه تفحص السيارة من الداخل وتنظر للإطارات، فهذه الاشياء واجد ضرورية حتى لا تكون في مشكلة كبيرة وحتى لا تكون السيارة بها أعطال داخلية مثلا أو تكون تعرضت لحوادث أو يكون بها مشكلة وأنت لم تتعرف عليها.